Nah jadi pas sma itu ulun ada beisi kawan parak bedua, betiga pang sebujurnya lah. Tapi sebuting tu nya lakian, bedua tu nya binian. Teparak lawan yang binian ni pang. Ngarannya tu o lawan a. nah buhannya tuh, mengawani ulun banar waktu dari kelas sepuluh sampe kelas dua belas tuh. Pokonya lawan buhannya tarus tu pang. Handak ke kantin, handak ke mana- mana. Munnya umurnya tu buhannya seumuran pang lawan ulun, kaya sama ja kaytu na lawan ulun. Soalnya kan sekelas jau lo. Nah, bahari tu waktu ulun kelas sebelas mun kada salah lah, ulun tu ada tekelahi lawan urang di kelas. jadi kaya ulun tu kaya kada dikawani tu nah lawan buhannya. Tapi o lawan a nih, mengawani ulun tarus. Jadi ulun kaya, ma ini ja kaytu nah kawan ku. Kaya, jangan sampai aku kehilangan buhannya jua. Kena kadeda bisi kawan lagi aku. Sampai lo, kami tuh kaya kemana- mana beimbay, kaya betetukar indit beimbay. Misalnya bulik sekolah tu kan ulun jam dua belas sudah bulik lo sekolah. Tuh kami bedudi buliknya, belawas kami di sekolah sampai disariki satpam. Kaya, lajui dah bulikan buhan kam ni sekolah handak tutup sudah. Hanyar kami bulikan, tu biasanya jam empat pang. Kami di sekolah tu rancak kaya, bemainan kartu dulu, begayaan, bekisahan. Mengisahi urang lah, kaya, ai buhan kam tahu kah si ini kaya habis ini? Wih tu rami banar tu pang lawan buhannya. Itu tuh sampai ke kelas dua belas, soalnya kan semalam tu sawat tekena covid lo, jadi kaya online tu nah sekolahnya. Jadi, jarang jua tetamuan lawan buhannya tu, hanyar tetamuan lagi rancak tu pas kelas dua belas tu pang. Tapi tetap ai jua buhannya kaya rami kaytu nah munnya dibawai bekawanan. Kada nang sombong kaytu habis lawas kada tetamu. Jadi ulun kaya merasa senang tu nah, kaya, ini nah kawan ku nang kada bakalan meninggalakan aku. Nang ada tarus sagan aku. Habis tu, pas sudah lulus lo kami ni tepisah. Ulun di jogja buhannya tu masih di banjar. Tapi sampai wahini masih ja pang bekawanan baik. Kaya semalam tu ulun sawat bejalanan lawan buhannya ke malang. Jadi buhannya tu membawai ulun ke malang lo. Ya, buhannya padah kaya, diyah datangi sini nah kami ke malang. Kam dari jogja ja, kena bulik ke banjar beimbay. Habis tu, bejalanan ai kami ke malang. Bemalaman di hotel, bemainan ke bns. Wih itu rami banar tu pang lawan buhannya tuh. Habis tu bulikan ai lo sudah. Pas sudah itu, pas sampai di banjar masih ai kami bejalanan. Kaya ke pantai tu ulun suah jua membawai buhannya. Kaya, ai si kita ke pantai! Nah kawan ulun si a ni kan nya kada dibolehi lo bekendaraan, kada boleh be sepida tu nah. Jadi disuruh mama abahnya kaya. Jangan gin, kam jangan umpat. Habis tu gegara inya kada dibolehi lo lawan kuitannya, jadi kami ganti ai rencananya jadi ke, apa yo lah di situ tu nya ada kaya danau kaytu na. Parak ja lawan rumah, jadi kaya kesituan ai kami. Soalnya nya munnya jauh kada dibolehi si a tuh. Nah habis tu lo sudah pas bulikan, pas ai ulun harus ke jogja lagi lo. Nah, pas di jogja ni kawan parak ulun ni ada jua nya di kampus, ngarannya j. Nyatu tetuha pang pada ulun, tetuha dua tahun. Jadi umurnya tu dua puluh dua wahini. Nah, jadi lo waktu awal pertama kali ulun bekawan wan inya, wah inya tu baik banar tu pang. Kaya rancak membarii ulun ini itu lah. Kaya apa- apa tu lawan ulun tarus tu nah, kaya bekawanannya. Nya kada suah bekawanan lawan yang lain. Kaya lawan ulun tarus tu pang. Kada suah nya kaya kada meherani ulun. Habis tu lo, sampai wahini di semester semalam tuh inya kaya pina berubah tu nah. Jadi inya tu kaya apa yo lah? Kaya pina kada tapi meherani ulun lagi. Ulun bawai pander kaya kada menyahut. Nya tu kaya tehakun bekawan lawan yang lain daripada ulun wahini. Makanya ulun tu wahini, kaya apa yo? Kaya bingung. Kaya, kenapa ikam ni berubah? Tapi ulun kada wani jua pang menakuni lah. Nah, tapi semenjak itu lo, ulun kaya mulai ai kada meherani inya jua. Habis tu kada lawa. Nya bebulik pulang lawan ulun, kaya mengawani ullun pulang kaytu nah. Kaya bahari pulang. Tapi ulun kada tahu pang lah semalam tu inya kenapa jadi kada tapi hakun bekawan lawan ulun. Tapi wahini sudah baik- baik ja pang ulun lawan inya.